मासुके हमनीके बहुत समय तक निमन राखेला मासुके दीप फ्रीज़रमेके राखेके परैसै। मासुके दीप फ्रीज़रमे न राखके बाहरा रखबै त मासु गरमके कारण मह्का जाईसै ।